Sɛ nsɛm bi kyer w'adwen na epɛ dɛ efrɛ me, na ibisa nsɛm fa dza maka yi ho a, ibotum afrɛ me wͻ ahomatromfo yi do; hwee, ebiasa, hwee, anan, esia, nwͻtwe, ebien, kor, esuon, enum. Anaaso dɛ ibotum afrɛ me wͻ dɛm ahomatromfo yi do; hwee, anan, esia, kor, ebien, hwee, esuon, akron, ebiasa nna nwͻtwe.